لتغيير إطار السيارة أو الدراچة; لو كان سيارة فإنت بتوقفها بمكان آمن وبتبدأ إن إنت تفك أو تغير الاطار القديم وتركبه وتبدله بإطار چديد ، و تغير البراغي وتظبط البراغي الچديدة ، اما إذا كانت دراچة ف إنت بتقلبها وبتثبتها وبتغير الاطار أو العچلة القديمة وبتركب الچديدة ، وبتحأول تتأكد إن إنت مثبتها وشأيل الصامولة منيح.